أخر مغامره رحتها كانت سفريه رحله مع الأطفال و طلعنا ورحنا الملاهي و مش عارفه ايه وكانت ممتعه بطريقة رهيبه جربنا حجات غربيه في الملاهي ،الحجات الي بتتقلب دياتي و الحجات الي بتطلع و تنزل وتلفلفك وتدوخك وأنت مستمتع، <laughs> و البحر و الغنا مع العيال الصغيرة بيبقي رهيب، هو مش بحر نهر النيل